اه وفاة أخوي الله يرحمه كان أصعب اه لحظة، اه علمني جيمة الحياة والناس اللي حواليا، وخلاني نكون أجوى ونواجه الدنيا بروح جديدة.